Mupira bíydha, ngiy ídha tdokpa dzúwdha ndèymí ngèy tdràdha nà

Ndrǔ nì dǎ zòw mí ddǎwà òluw ddí nyi chuw ddǎwà hwo nì swêy ddǎwà-dzà ó njàddí nyi chuw ddí ndrǔ hwó ddí dhǐy-djá ndrǔ hwó nì swêy ddǎwà-dzà ó njǎddǐ nyi chuw fú bbalè bì dey dǎ ǒmá nì lò nì nyi chuw bbalè má cha ì shì ìdhí dhi jì ngéy nì rútsó ddù ndrǔ nì tsǔw fú dhi jì nà ddí fú ddǎwà-dzà fúnìchú à ngu nì l`o tǔwtǔw ndrǔ dho ddí

Ddǔwddǔw ní tsúw-tsi óddù mà nì djǎkà nà mà nì mǎngù nà mà nì mùchùngúwà nà mà nì pàypáy nà mà nì madha ní tàkì nà

Lò má ndèy nyá nì drǒngó ní ní aksidènt Uganda ó tuw ónì à nì ngǎjìní tuwtsò má ndèy nì Uganda ó rwo nì mî tuwtsò nzá ka klà klà ní kólas nà nì ddí nì aksidèt nya mà dho

À nì jǐ ka kwó fúli tsotso ka bbú nyû fúli dhò ka bbú njàddí sâ nà mb ddí ka mbǎ fúli njàddí sâ nà dǎwà-dzà mà òluw ka njěy wánì lǎnà ní ddiy má ka dho njèy ney à dhò nì

Ma shu nì ma rónga ma ra nì ɦiy

Tsúw ngbódha Uganda ó nì à lî ma dhí vi rónga à lêy ji nì ngǎ mà dhò nyù chú à lêy itss nì kà ddrǒ

Ka rǎ fúli dè chow ka dǒw gudjò fú li dhò ka tdrǎ wá nì lǎnà ní lò ma cha à vi ley fú li jǔw dho dey lǎní ní nì à léy ndaní ka nzž Ddrà fúli nà à lee nja aa njàddí sâ nà ya njàddí mbr nì ney njàddí ddiy tówkpa ma ka dho ndana fúli tsotso kwo nì ka bbú fú li dhò ddí ndaní ma cha fú li dey ndanà lǎní

Ddiydhò yǎdha ùw wánì bbalè déy ddìkàddì

Dhǐy nyá nì cha ŋà ì sò nì bbalè dho ndrǔ rà dey dhǐ njèy ófìs mà òluw nyi chuw bbalè má nzá i sò chú dhǐy nì klǒw ndrǔ dho à rà ngu jì bbalè má cha ŋà ì sò nì ney ndrǔ rà dhǐy chùw fú bbalè dè luw ya nzá ì sò nì bbalè nzǐ ndrǔ nì ddíy chǔw fú bbalè mà dè luw

Dhì nzòw ní nzòw ya ndrǔ chùw ì zz kpa nì ndrǔ gǔ fúnga dzzdjú ya ndrǔ kow ì dza ó ddù ddí kanì njàddí bbalè ddǐy njà ddí bbalè kanì bbǎ fú nì chú nì dhì nzò ní nzòw nì ddǎ ndèy òluw nì túwtúw ní nga

Màdhí bba kàó mà pbo nì ndrr̀ rónga mà pbo nì djòw rónga mà pbo nì ǒw rónga mà pbo nì ndrr̀tsś rónga ndèymí ngéyngéy ní meya jì nà

À déy ndèy jì nà nì li nzǐ ndèy rr lò bbalè nà nì nzǐ ndèy nya thǒw bbalè ò nì ndèy tey ddì nì lò bbalè nà nì ndèy tdra lǎní lò bbalè dhò cha ndèy bbú nyǔ'wiy bbalè dhò ndèy kwó bbalè tsotso ndèy mba bbalè lǎní lò ò nì

Ya ma nzà ro ma gbú nì ma rónga ma ra nì ma dyási kà ò ma mbr nì shǎy ma ra nì ma nyúddà tsa ddí nú cha ney bbalè dow nì mí nga ma dyási dè

Ndrǔ dzź nì dùdú nò tuw kpa ónga dza kàluw ndèymí ndrǔ njey nì blókà mí dhǐy njàddí ndrǔ ra nì lědja bbì ddíyà ka bbú nì ndrǔ dho mb

Mà dho nyû mà ddí bbu fú ndrǔ mà dho mà dho rù ddí bbu fú ndrǔ mà dho mà dho mà dho dda mà ddí 'wìy ndrǔ mà dho mà dho wánì lò njèy lǎní má ndrǔ dho ì chùw níyà ney ka jì ndrǔ ddí

À jì ma thǐy bbakǎ nga à děy ní ngbá gú-gú nì ddí wá ma pwǒní gudjò à déy ngǎ bbakǎ cha ndèy dho bèr mbà nì ma ddǔ ní nětì ss̀tǒ ma léy màtsá bbakǎ bbalè ndrǔ mbr lǎní dda

À jì à déy ney ddí ndèy vi nì lò tsò ní li lǎnà ndèy déy nì bbalè nà ní li wá nì sǎ nà ndèy njúw nì lò tsò ddìnga bbalè nà ní li wá nì sǎ nà ndèy bbú ndèy dho nì lò djokpa bbalè kà ní li

Li-gwiydha rà ley nyi rà dhǐy chùw lèy ní dhǐy li-gwiydha rà ley cha ka njey nì li ndanà nì bíy ní nì lò má cha ndèy low nì nga nzǐ nì nzǐ nyi rà njèy ma cha ŋà nyì gwǐ nyì nì bbalè nyì rà ngu nzǐ fǔchú lò mà jì njèy lì-gwíydha rà léy ka tsi nì li rútsó nì bbalè nà ddí lǎní

Ddiydhò Uganda ó yǎdha ùw ŋà bbalè wá déy ddì nì ddiy ní ndèymí dhì ní ndrǔ ddí dho ney li-djùkpa ddàdha mí njí njèy

Ma sî síníyà tho síníyà za ndèymí diploma level mí sâ nà chú ma tdè hwî nà drǒ

Zz, jǔrúgi, làliy, kwíy, mèddá ndèymí tdiytdiy ní nyù nà

À jì à déy jǐ nà nděyngá bbalè ró à jì à rř nděyngá bbalè nì tdrǎ nì lò ngéynì à jì à njěy nděyngá bbalè nì jǐ nì lò wá nì nga nà

Ddrà chuw tdradha nà bbalè dho ndaní cha bbalè déy lò lǐyà nà fú lò lǐyà rà ngu shú ní nga mba bbalè thíy ò

Ma tsuw nì bba kǎ nga ndèymí dzá nga nà ma bbú nì shǎyi nzòw mb nì luwtéy ma ta nì dzíy-tsò

Ya dji nì kwó ro ma kpi tǔwtǔw ní rù mà njàddí sâ ró ya dji nì kwo ró ma ɦíy nì nú ɦíy ní dji nì kwo lèy mí sâ ró njàddí sâ djò ma ra nì kàss mà dhò ma nì kàss dhǒ chú ma rónga nì lǎní nga chǔw ndùw

Mà ddu nì netì sstey màtsá ngà dzá nì bbalè nà mà pwo nì bbǎkǎnga à déy lǎní dda tó kpa kì mí ngǎnga mà sa nì gu

Ma nì bbǎkǎ nga kpǎ ma nì dza rónga pwǒ ma nì bbayi djúnga tsǔw ma nì dza rónga klǎ ma nì dzá nga thǐ lǎnà ma nì dzá nga uw ma nì dzá nì ddiy nyú tey kpǐy

Ndaní ndrǔ chǔw nyǔ'wíy cha ney ìdho ndanà ìdhí djiy rónga pbò nì ndaní ndrǔ chǔw tuw cha ney ì dho ndana mb chùw nì fú nì nì tǔwtǔw ní lò ney ndèy dho ùw dhì nzòw ní nzòw ndrǔ rǎ sukúl ò nì.

À nì lǎní ndaní ma tsǐ màtsá lǎní déydha ró lò ndaní ma pbǒ ma rónga ngǎjìní dhi chùwdha róddù ndaní màtsá njitsò djúnga à rǎ ní dey lǎní

Nzǐ mà mbrǔ sùkárì ddrǒ mà lǒw ddǎwà nzánà sukari mí dhi à lǒw mà ndaní mà ká dey màrónga nà vukavu ní nì

Kpaní nzòw bí nì mùpírà dhì nzòw ní nzòw mbu nì ì mbúdha ní mùpírà nà dhì nzòw ní nzòw dzúw nì lóddú ní dzuw dhì nzòw ní nzòw í nì ì wǐyizì djòluw

Bbiydha mí mb nì rí li kà ónga nì chichi ndèymí ngǎjìní tuw

Màdhí bba ó bbalè chuw nì lò mí tuw nì simu peydha mànǎ djǎ mèydha mànǎ rediyo ó lò mànǎ ndèymí ngeyngéy ní tuw ò luw màdhí bba ó bbalè chuw nì lò

Ngǎ nì dzz̀ ddiy mî mins nì ngǎ ddiy djùtey tdúwdha mî ddiy nì jǐ ka mbǎwò ní ndì kónó ka rá ǒnga dzz fúnì nzadha má mà nì chǔw djow mí tuwtsò luw nì à nì màdho lò ngǔ klǒw

Ma dho tdrà fúli dhǒ jǐ nděyngá fú ngba ró ndaní fú jǐ fúli nì dhǒ nì à ká ley fú ngba ká tsì níyà ndèy ka jì ŋà ìdhíngá bbakǎ ma dho tdrà fúli těy lò sǔw fú ngba nà fúli dhǒ fú ngba dho Ddrà mí lò ndaní fú ngba ka fú tuw bbà

À léy nì nzǐ ka rǎ ndanà ngéy ní bbakǎ bbalè mèy má kě nyìdhí li ddí nì ney má ndèy gwǐy ndèy nyìdhí bba ó nì à léy nì dhǐ má cha à jì ka mbǎ ndanà ngéy ní ndeyli à rá njèy ndey nì fú dhǐy rà ndèy njèy ddíyà nyìdhí bbakǎ kéykéy

Zòw nì somù nì ngǎ mbr nì ngǎ mà nì zòw-djá màdhí nzòw copu tsùw nzǐ màdhò dzz nì ddiy mí sókò nì ngǎ

Ndaní ndrǔ chǔw ì mà ndrò nzá ì mà jì ŋà mà déy ndrǔ nà ddì nì ddiy ní ndèymí ndrǔ mbǎ làní ddiyddiy ní lò mà dhí bba kà ò mà dhǐy mà dhí bba ndrǔ nà ddìnga ó mà lòw mà dhokpa ddì wá nì lò ó

Mà dho ndrǔ tsotso kwo ndrǔ mbàdha nà ddǎwà-dzà ndrǔ dhí ddǎwà zz̀dha nà mà dho ndrǔ tsotso kwo ndrǔ dhò ndrǔ ró zòw nì ddiy nà mb nà ddí, nyû nà ddí ndèymí ngéyngéy ní ddiy nà

À kà mà bbú lǎní ddeydha ndrǔ dhò cha ndèy dho ley ndrǔ shǐ fú ngǎjìní tuw óddù ndèymí mà bbú ndrǔ dhò mb cha ndrǔ dho dey ndanà lǎní nděymí ndrǔ nyu nga ddí lǎní ì dhí bba ó

Nji tsò djú à ji mà djúw mà tsò ddǐngá lò-tsò ka ngǎ Drà nzz̀dha nà mà làyi à ngá lò má ndèy nì ndèy nza nì ndeyró mà bbú dhomà cha lò à dho ndrǔ kàónga thì nì

Yěngà ddù mí sídha ó ma gbú nì màtsá rù